أول شي عشان أربط الحذاء بتأكد ان الطرفين مشدودين، وباخد الحبل واصنع <hesitation> عقدة بسيطة عن طريق اني احط الطرفين على بعظ، بعدها بسوي حلقة وتكون دي الحلقة اكبر من الوسط، وبعدها باخذ الطرف التاني والفه حوالين الحلقة اللي سويتها، أمرر الطرف اللي لفيته من تحت الحلقة واسحبه بشويش بشكل متوازي عشان أتأكد ان العقدة مشدودة بشكل كويس، وبعدها اتأكد ان الحذاء مزبوط وما في أي شي مفكوك.